मैं जू ची गाना गांड सिखंड चोलु किलेकी बचपन से ही मेरी रुचि गाणो मा काफी ची अर मै लगदु की अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिस करलु या सीखू ता मैं अच्छू गाणो गे सकदु छो।